Ore suwalei to ene mente pe suwalei su kamar mandi one <hesitation> paba bersian <hesitation> isi, tengkun bahasa, bahasa ti'i to kerene <hesitation> bundur <hesitation> bundur. Te ore tere mamersih gigi <hesitation> teto ma piris, masaki, mey tera menginuaten um pasare tuhai mapiris isi. Ore suwa'ne <hesitation> masoy ta kuman ore kuman apa, mamersih isi waku wicara ma piris tera masaki